al'ada Indian ni, gotel ni wo'di paune, ɓe ɗon giɗi paune sosai, ɓe pauna ɓe gara ɓe woma ɓe waɗa lalle, hanjum un al'ada maɓɓe gotel, ɗiɗi bo ɓe jara shayi sosai, ɓe ɗo motta ɓe jara shayi sosai, tati bo al'ada maɓɓe ni ɓe gala yama kusel especially, kusel na'i ko nagge, ɓe wala yama kusel mai sosai ha pelle fe're ɓe ɗo yama ha pelle fe're ɓe wala yama, amma ɓe ɗo mari ɗemgal maɓɓe daban, je al'ada maɓɓe bo hamɓe ɓe ɗon giɗi irin gamarle sosai hanjum un al'ada maɓɓe, ɓe motta himɓe ɓe woma, be yima hanjum un al'ada maɓɓe.